தென் கொரியாவில் முக்கிய மதத்தில் பௌத்தம்4. தென் கொரிய கலாச்சாரத்தில் மற்றொரு முக்கிய அம்சம் மட்பாண்டங்கள் மற்றும் மட்பாண்டங்கள் ஆகும். தென் கொரியர்கள் ஹான்போக் என்று அழைக்கப்படும் அவர்களின் பாரம்பரிய ஆடைகளில் பெருமை கொள்கிறார்கள், இது அவர்களின் கலாச்சாரத்தில் ஒரு சின்னமாக உள்ளது. சந்திர புத்தாண்டு அல்லது சியோல் தென் கொரியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 1 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது5.